هاد الشيء مهم واجد إن نتابع الاخبار حتى نتعرف على ما يصير حوالينا، ما بصير نكون في معزل عن العالم وما نسوي شيء وما نفهم شو اللي قاعد يصير حوالينا، لكن الأخبار بتعرفنا كل شيء عم يصير بتخلينا ملمين بالوضع الحالي.